Raha hoe miakatra i ranomasina, de hoe dify daholo ny tany rehetra, de ny hahatafaboaka ny olombelona velona angamba mety hoe ahidy anatina zavatra ts- tsy mety idira rano de igny am'zegny an mety hisingevagna ambony akagny, de mety mbola velona zareo fa raha tsy mahita solution zareo nefa sy mainsy mihinan-kanina de zegny angamba mety hahafaty anjareo efa afaka andro visivisy.